Taulan nedif sokolna tena fi be, sana ab na gi akul fogo, te tinin akul au rua fi akul au ma akul ligo ida tena nedif ligo ina ,ligo ina kasul ida

Moyo ab ma marakab, sala kun nedif, gi gai ligo endi duda duga al gi jib ayan, ab fi englisi gi nadi zaidi germs, dolin de ya gi jib ayan ne anas

Ta aulan ga awunu fi sir ta arufu Kalam Al gi ruwa gidam fi ummah, te tinin ummah tayi gibarufu adab ehh

Kan ana gum min num ana gi abidu me salawat kan ana seli kalas angarija kana agara books tayi de logo ana Lisa maa ruwa fi kazi tayi

Mh,ayin tai ama fi fikira tai mh,de gi fa mar geri kan sia zaidi talata

Ana gi soo min saa, saa wai ladi saa talata dukur bada kidima ,ah ,an gi ja fi be ,an gi soo ka, kidima te be je kas sana ,je nedif jua

Mustura aju kede gi goful, kan kala tumiya yan anas tanin ab ma te bee ya agder ja mon tumiya mustura saa tan, wu aju kede gi nedifu ,kila saba, kila minsub, wu kan agder uwo, aju anas geeru geeru, kan nare ajol wede nedifu, saba ajol tan

Akili ab ana gi fadhilisa ya akul luguma me marangwa wede ya ab ana akul min bediri Lisa ana gi akulu zaidi

Ana gaakul mara talata fi youm, minsub kan angum ana gi asurubu chai, hiii, min nar ana gi akul gada yala lasiya angi akul akil tai te lasiya

Werim Al fi sudur kan gi waja, u taan kan gi jibu wiya de sokol Al bi weri gal uwo khatar sunu jibu ayan al batal.

Gi sab de gi sabab cholera fi namna ,fi namna bara bara taulan moyo waskan gi arufa ,gi arufa dudu ab gi sababisha ayan de

Fi kariya tayi te te ummah tayi mon ga alab lib ,lib likwa, lib kos kos.

Taulan mfi, taulan fi adab, te tinin fi lebis , te talata fi wanasa

Somolin ta binafsi je kirta gi jibu Ayan ja HIV zaidi kan ita maarifa status ta azol ita gi gesim mo kirata de.

Aju bes ana gayi azol ta amani, ajol al gi sulu kalama bises, ya dagti ta mashakil ta kila yomu, ina agider nongus.

Aju te kelem nomon fadhla me, aju te kelem nomon fadhla al bi jib batal me batal to, man to batal

Waskan ta juwa kulu kan kala ita lim, aju ita arufa, ita ruwa kub fi tindil. Kan kala ita kubu fi tindil, kan ja milan aju ita haragu.

Kariya tayi gi gayi ma amani abu usra tayi gi gayi bila mushkila ma anas yoyote.

Taalim awunu yal kede tala fi madrasa logo mon arufu gayi ma amani kwesi mon aruf gi so kefin kalama baraubarau.

Ana gi ligo fi sika bara bara fi namna bara bara taulan, taban te sika ,kazi, asker te sika, te tinin lufra lufra

Fi youm, aju ajol rua fi makaz ta saha ,salakun mar wai, kede gildu to gai seme wu kede uwo turuju ayan min gildu to

Taulan num gi kalas te tinin te gi seb yal ligo tima te talata te gi seb fitna wara yani anas ,anas gai me fina neta me Kalam te sokolna taki

Dakt dom te foo, te ajol gi jib waja ras, gi jib kasurkasur fi gildu, gi jib werimwerim fi gildu

Ta aulan ta aulan ana gu ruwa fi Sala ana ruwa seli ta tinein bada Sala ana gi arija ana gi adulu ana ana gu ruwa dukur fi bakan kazi.

Taulan lebisi, taulan lebis nyila ab nesiya, te tinin masi fi bakan ligo omon lebis nyila tomon, te talata abus abus masi masi fi tura, me bakana ab waskanin

Dalil ta uzun ya ligo ajol ligo uwo gai bises, uwo ma gi wonus, wuu ajol tan uwo gidoru fi sika lain fikira too ligo boyi ab saa tan ladi tagi nadi asma too, uwo maga uwo magi faam kan gi nado

Taalim awunu ana ligo kazi, kazi wede gi wedi naana sente siyasiya ab gi awunu ana biyo sokolna tayi ab ana gi tumiya kila youm.

Taulan, li lim sente fi ustu ina ,lim sente fi ustu ina kena kena ,kena wedi fi fi kena kutu fi garaya te azol tan de, te tinin wedi ne nyereku gear yani ke zidu gudura to

Mama ab lisa fi umur aju kedo warija fi school, kedo wagara aw uwo agara kazi yoyote ab wagder so sokona ta ida je dofuru hh je ketu

Hmm Sabab ta aulan mafi akil fi gildu ta yal ta aulan Kun ma afiya al seeme kumfi gildu ta yal ma afiya ab seme.

Ragi ab gi asuma fataran kila wakti kede ruwa fi diktar kede uwo ruwa asadu ans ta diktar kan sunu ya batal moo.

Taalim awun anas ta usra tai barau barau ligo kidima wu kidima wede awun omon amurugu usra tomon fi ah hal al batal, alim yala, abin yala jozu me Kalama tan

Taulan ana, taulan ana rua ana rua fi kariya, te tinin, te tinin, masi fi ustu anas bara bara